ہاں ایک ایسا سنتھاری جو خطرے وچ پَین تے مرے ہویا ناٹک کاتا ہے۔ وہ ہے امریکی اوپوسم، اس وہار نوں تھیناٹوسِس جا پلیئنگ ڈیڈ <hesitation> کہا جاندا ہے۔ یہی وہار اس دے جیون بچان والے سار توں <hesitation> اسادھارن طریقیاں وچ ایک ہے۔ جدوں اوپوسم نوں محسوس ہوندا ہے۔ کہ وہ کسے شکاری دے ولّوں خطرے وچ ہے۔ اتے بچن دا کوئی ہور رستہ نئیں ہے۔ تا یہی پوری طرح مرے ہویا جیہا بن جاندا ہے۔ اس طرح اس دا سریر اکڑ جاندا ہے۔ اکھاں ادھ کھلیاں رہندیاں، جِبھ باہر نکل آؤندی ہے۔ اتے ایہ اک بدبودار تَرل دا سوَر کردا ہے۔ جس نال ایہ سڑن دی غلط فِیلِنگ پیدا کردا ہے۔ ایہہ وہار اس دے رکھیا پوشل دا حصہ ہے۔ کیونکہ بہت سارے شکاری مرے ہوۓ جیہے سڑے ہوۓ شکار نوں نئیں کھاندے۔